Yala wallo nane wildi angudan tiga fa himiri, wallo minga iwaya, wallo korowada kirowa, wala kabda kir tarkinlog alowa, walal shorbeka alla feteaka fetowa, wildi angu fisigir, irin firgeka awe ikani, yala igon tarking dolirin doro, tarkign anga kuta filer anga saira, zeet anga fog edir, tarkign anga juda wediba, karjir menjirosa, yala su_tom tanig alaa, malle tang edir, tar hala anga tigr iskirosa, fa minga airee? Fa kuta kabita edair, kabid anga idirr, filyeaka korje iskir, sheta tani weaka molan iskirosa, aa kabri gesman kueaku kachikan aydan tiga kabina, gesman kogu dachimuna, aykoto wildi angudan kabjire hayirdangafi kumune igintan kikoni, ayin kabsinog, tak_andolelogo, taron dollikan takon teari, aw tiga kabin, aw tadan sokida ju, weale? Uoti koni itirdesili, itirdesigon kagnwid tanga kagnwa, yala karbunatu tanga aw jaditang idirr nifaa sukirosa, nibrano nifa sukirosa, tigir iskirosa, yala inna wida minga awre? Kabid lekin kaba narilo doldiru, ade_adesin feta kon taban shorbali yan, udog adeska ikan shorbali, shorba ang okir malika wediba tegliya tanga ashrikir allosa, kaba nari terekoni edaera kudud terekon wildin doro, okka narran ganaya, taka fetosa kabjiru aw husan edaera gon dukija kaba nari gon dukija, fili tere lo ka_dakan kabja. Fenti tereka abak tana jokosa, firgiro shay sada tereka nejir, firgiro aman tereka neja, ayin dolelo malle aydo teme ku dolinan galgi, ittirka okaeri yomga ie_temer angu igatichir, ay inga alledagraeni, akalaani ayin dolenkai li nane, uron doli ulaton doli ya kir aydan kab, ya kir kedeka dumeda nog, nouri haseblogo.